Lallai dena mei kenan ruta mu muɗi daman i rutamu moddi banda gaɗako ko gyeɗeko muti eh ku mara kadda deiyi ki mara kadda maram ne mu onoshi tashi mu wena abinci mu din marayi mu weina abinci sosaai bu sai na budan ko dabba namu mu kayati abinci koyace koya sali kazi niko sali dir dir tan dirbad dole sai na goge ki abinci adoro ey doro tatiyoo yo yo tizaraye gagaramu mu ina marayi amman na munebu sai na fizino gafayi mu gitino mundo koreremu dole mu metu mu kalito abinci ki ki marra mu kalleti binci ton mara ana muni ana muni bu don dalili dara taki dora taki ne gaskia yi damtamudodo kaki a menemu bu kasu mi kam oshila a taimaka ki ba shakka mara mu kaishe bamu mu ina barama kori gaibu sai yumu yu kunmu mara mu mana muko ae ey ey yo bukata koma tam kuni mugtingura shi mu washi dowaro na gittin mu washi mu washi.

Don gasiya araki abinci ka mutum aeci abinci ba wei mara mu ishe mara mu gaskiya ey dora tayi gabadaya bo gudi bo mara kausau kamu mu ishendi mu shawara da ii kandi mu tina kamu mai amfani sai mu sha shi mara ae am mara karshemu mu ina ga amma taushenmu yi yo to musamman isase man dongo a kuri biya a kalati mara a kalati au ey yo ga kori ba ito mara ae yo kuri weiti ko ɗaushi kullum ka lai iko mara kum badi ko lami a koriko mi to a kori oddo koti mara sumbodi ko kunnum na ko waiti abinci a bono ka tinati milla dan saboda abinci kasa abindamu maraka mu ishi ka dora tasi abinci menemu bu dan mu ranka gaskiya mu isheka ey daidai gwargodo mu ishenka amma ko dabba ma ishenka de dabba mu zeka ma de duk dalili hai yomo yo yo mu bota hai tabamin duk dalili bile ey hei yomi yo mu bota hei duk a menemu ba dan muna gyede yo kalatamu antayi takinka mi shim abinci ani dara gyedau munde bilham shikenan munu kajibu kole ku sani sai da ka zabayi na kokof na kokof <hesitation> bijimo ka buni yan uwa ka gumteka yi na tema kankeka ye. A bosho yomo aton bushi to yanzu de kasam de addua kam daidadaidai unmo sa'a fuzo unmo sa'a fuzo ma bida se ina gobnati dalo taimakatimu ni milla mu makaranta ae maka kaso makaranta gagarato so ae ae andarato ae ae <hesitation> biyan bukata lalamba konni makaranta oyom ni shim bo shim bu ae mudibu ka bodi miya makaranta ko buti miya.